Naghen miro tom ma choo tiye tombo yori kabo, na mo choo tomdi an chognen mon tam lohmweu, mon cha loh mweu mon duu mo noo, mon fiya diger wuro mo tiyenum biyuwar ti chike na yoo loh, wuro a fang nen tiye ma nuwa luma tonek ti kambo ken wori dotanghe mani no miin choo tombori, no mo choo bo tombori mo wii ki dotanghe kalakako kebo bidob ki myelak, ki. chwyakko nibere na bou njori charito dim kang nobek, mo nii mo choo tomeu ma mwa nuwa dotanghe ti ma mwa nuwa wurati mwan fiya mo tikang bibeyo loh mweu kaka kyemero wuro bibeyo yakenti fiye meranka mo. miye dige wuro mo choweu mwi nee bibeyo yaa fanghum dor chiyero chiko, na bwentano nawiye mo chwitiyeri cho tombo mo chooweu mwa miye. tiye, keno mo choo bidom di keno mo choo kawiyeri keno mo choo chamdi, cha keno mo choo tungkari kulendo chuwo wiyak kan kulen tikalik. Wuro a ma mwen tikali tiye kanghe wiin wo mani wuro no mani a ma mwen tikali tiye cha tano mo choo bori dotanghe wii dor mwer dweneko wuro yar chumero nubo chootiyeu tikang nuboti kambo ken. tungka bilibeu nubo chootiyeu, tiikan nubo ti kambo ken, nii an choo yarchumer yaa miye fiya kiyemero kanghe tiyen bikunkunghe chiko kanghe tiyen nabire chiko mo ti kwii mo yee nuboti chiko dweneko wo bouki tikali. fiye mo wiye, cha no mo choo bori mo makiye mo yila changha mo bwelang koni, mo kuu kwii niiwo choobo tommeu niiwo choo tomme wii ki nuw a ka lumak, wii mwe anbwaa yikang ko ken, wii mwe an cha charito kom chwiitiye, wiimwe an daa. kwamer, dwene ko wuro dige mo bwanten tiye cha moki bwanten kwaama ri, mwan bwanten kwaama kambo ken mwan nuwa luma bwanka, kwaamak, cha tano wura manen tiri la mo manyi na bwanten kwaama. ma mo bwanti wura manenti, mo kwobka kyemam mo daa ka dum, no kom yaa kuu dilori, kuu waberi mwe naweu nubo kaa nuwe tiri mani mo, dol kaa ka nuweti fwer mwero filaje cho la mo dol kaaka nuwe ko nyi ma mo dolti mo kaa nuwe chwo nyi?. Mwe mo womka nyi koni mo kwobti ka kyeman di kebmwebo wo kaa chiye nuweti yee bou chike nye fwer chiyero bwam bwabe, mwe mo nuwa wura tiye ma mo dol kaaka nuweti, dwene ko wuro no nawiye nuwa wura tiri, ntombo mo chungbo mwi. fer mwero a chungde biti neu cho churo dotanghe biye kenne wiimwe ki yaang kanglangka nuwek, ki yang burotum wiimwe ki yaang kayatum, nubo biya tuu wiimwe daa chiko fo too wiimwe, yaa chiko fere, mo too ner mwero kayam, an bouki kutum mo luwe, kan cho chungka ko wuro mo chungbo bitine, na mo chungiri dige wuro ki bou bo no mo chung biteneri mon fiya luma mon fiya cherka, mon fiya chokka dwek fiye dotanghe dwenewo kanghem bo wiiwuro koo chungka bitineke, bwellang ti ber, bwellangti chundukur bwellangti fiye fiye kila luma mani chiyeki keno chiyan fiya tikali, ma chiya fiya daa ti bikole chwo, dige detenne. bou chungken bitine, choo take mwe wo tee mwe dobmweneu, choo ki nero win na fiya dige wuro a fang nen tiye, mo fiya bo dige wo a fangnentiyeri, kalewo ma yinentiyeu, kan dotanghe yakentiye, luma mani yee bou. chike nyee. twaabwi neebonii tikali wi, twaabwi chokbo nii wi, twaakbwi ma toobo loh twaabwi, boubo ki luma, twaabwi mo too cho tiye ki bouki dotanghe. ki bouki cherka kalakak, dweneko wuro dige daten mwor kwarche dume nine cho wuro nanghen miro ma natiyeu n tom, ma nuwa luma tomekti neye fwor neretti, neye bilangtumti, bibeyo lohmi cha, no, bwabi, duu, cho dige datene cho kwarche bibwe niifireu. Dige kwaama neebeu, kaka kwaama fwel bibwe niifire ki. kabau fwelu cho, bibwe niifire yau bou yarummeu, kawaama yii bibwe niifire ki bitine wo cho dige ma ne nene, mwan choo ki dotanghe mo chaa ki dotanghe chala na kwaama tokkum nyori la wee nii a yiiti ki o- onghe nii kanghe man win wo cha yiiti ki o- onghe, dige kwaama ya bou chike, cho churo bo yoti kang wi. bo mati nawonye, tenkwanib bebbo kanghe tebebbo maani chughen cho kam bo na wonyo bo dam fo dorbitinero wo, bo mati dwen kenne ba yaa nyo, nure chi dommeu cho nure ba bwangtenti ba dotiye, bibeiyo lohbe kanghe bitorum bobi tori na wo nyeu cho chiya kwenti chiya fiyati take wo bo fiya na wo nyeu kee take kwaliri ba dubom ki. bibeiyo lohbe fiti ken, dige wo kwalito mo yotiyeu kwali bilibi cho, mwa nyomba, dweneko wuro bibeiyo lohmwwe bou a fiyati na chi choo, na chi tikang dor. chuyero ken, na mo tuu takee mo miyemdi dotanghe wii, bibeiyo lohmwe mon dob chi ki dotanghe teenanghi dichak, miyere takee kwali ma kennenti, cha bwenno dotanghe chwona twatti deri. Miyere neken nii kanghe a yoo na neenen kyemero, fanghum digermwero chiko, mo fyari neeti cho wi beri na cho fanghum dor chero, to dwene ko ma yiikom tiyeu miki neekom. dangne mino kom taa kake wo yori luma mani, kom taa tombowo, tombo ma yinentiye twalbo bibwe niifire wii, tombo chok niifiro del, nubo kwamkwameu ntom dwenewo dorbitinerowo tam chike cho tombo. wo, mo nuwa nii kanghe yii kii cho bilangti kaka cho mwabangti wori chon fiya diger kii dige kangha? mani wiin woh in tom chware tom, ma bo choo tom kii nyinong, tombo mo chunghendi kwaama wo diyeu an neenen dige mo dootyeu cho kwaama a tikang nenti a neenentiye. cho ma choo bi chorti na wo nye, mino be bi ti nabo cho tombo kambo ken, mi tombo ma nuwa luma chek, man nuwa luma, min choo tombo kaka nuwe yereu ma fiya chwaye dim kwini yob, bidombo min churi chwaye dim kwini ta'ar, chambo man churi chwaye kwob, tungka man churi dim chwaye nung, yee ma lem me ma lebo dige. kanghe, dong dong nami wuro ma kilchangum tiwi ma chatiyeu a bwa men fwer tiyeu cho wo fini windi mwe mwa nuwa luma kanghe keb mweb, mo ya wo tuu ya miye. Galanghi tuu miye dii mo ya mo yii mo too nangheri moki mamwi mamti mwiki chwet, yiiki mo woo fwer mwero bwabi dwene ko wo mo woori dotanghe dam ning tang nenti chen nenti nyilok dige wo mo tuu ya mo miyem ma wo nyeu mo cham ka fwer mwer chikeu bibei wo yim chiye. nawiye wo yim che loh chiye yee chi cha? mee dor mwero, yee chiye chi cha? chi cha bo, mo ma nyori mo ma bo dong dong, dige daten neu dweneko wo kom yii kom fuwa cha tano bwini to kanghe twi komeri, ko too nure che kom fwa mari, kom too nure che kambo ka mamti nakom. fonghum bwinito weu kom fanghum dorkumero more cheu dii kom kiye biluma kanghe nawiyeu, yoo bibeiyo na kom fwa tuu na kom miye na kom fanghum dorkumero, cha tanno kiyemero wuro bibei fye merangkari mo miye ti na ne bibeiyo na yam dorchiyero chiko fye merangka ri chwo dong dong nure yori kabo, cha kulen duukardi tano mo fyam win yob ri, kadde kile, yiire mwi na lam na wureno. bongkang kako bo bongkang ti fo kaleweu cho bouti yaare, no mo bongkang ke mwe tiri mwan yari, bi bendo kanghe kwabi ki bwe na bolto kwiu ki bwim ki cho ki bongkanghumfana fwe chiko, cha la no fana kwiu che ki bwimdi mwe bwe na bolto mo kwiu ti ki bwimeu mo nyomom. ma, kabal do fana kwiweu mo nyombo cho boki bongkangkako ki bouki yare, bongkande nii kanghe, cho mwe tombo kibi kwan do kwaama neneneu, choo mwe tombo nero wiin. ken kwaama an tikang nen kwaamo cho cho nii cho nee bibweyer tiye kwaama an yoo mwenti bibwiyero wii mor tone nin cho fye mo fyam da tiye, cho ma choo bi choorti kichane wo kom kaleweu, kom nuwa ye kom kalfundo kom nuwaye, kom nubo durko kom nuwa yee, man yii kom bilenkee, kom bangjinghebbo kom mwerkan dor kom. yilau bou ko yii loh kom choo tombo ƙiye wuro kom mirang wi firen, kiye muu bo luwe wi mani a tiir diir fwennar mania tiir kwar kudti, dwenekowo no mo yii luwe ki fwenna ri, fwennau mana a tikangbo ti. Nubo kiyiluweu ki luma nek. dweneko wuro no ni fwa bi fedde cheri yaa mo dogti kangwi, kaka nyom chem di yaa mo dogti kang wi, kaka bidotonghe ri yaa mo dogti kang wi, fini di a lamo fini yaa chiyan tikan nen ken, fee fye yerako a tom take tiyeu, mani cha tano mani nyori limi luma mani bou bi choo tombo kambo ken, beri na tokangbo, tombo mo too cho tiyeu cho nure wuro. a choknen tiyeu win chwat, nure kanghe mani wo choknii tiye laa tombeu, tombo ka cho.